ممكن يكون في مشكلة في الللل الروتر نفسه بتاع الانترنت ان هو مش مجمع انترنت اصلا مش المشكلة عندك في التليفون ، و ممكن يكون أنت غيرت كلمة السر عندك وأنت مش واخد بالك ، فاراجع كلمة السر عندك ، رجعها من الأول ، و لو منفعش كلم خدمة العملاء يشفوفو لو في مشكلة في الروتر بس